<noise> Yetu manuq-manuq e narekko <hesitation> leppeq i atau tuwoi ri aleq-kaleq e aleq loppoe liweq accana mebbu sarang <noise> jadi nebbureng sarang alena nonroi <hesitation> monro <hesitation> carana tosi mebbu sarang manuq-manuq e biasanna tu ku fura irita contona mare wella-wella wella-wella wella- wella rakko atau seri ero serie napaddeppungeng nappa napit- nappa nakokkong atau na- napittoq nasipiq ri pappittoq na menre ri coppo aju de <noise> na- nappa kuniro matu ro napaddeppungeng <noise> napaddeppungeng <hesitation> ero se- serie <hesitation> napaddepung ri seddi de wawatakkaju nabentuq i semisal engka bentuqna tu mallebu <hesitation> malebba <hesitation> kuro nagoppo narapini ria narapi mompeq na makkuro <hesitation> matu nod- nodding nonroi <noise> wedding nonroi na kuniro matu massarang kuniro mattello kuniro matu tuwo anaqna jadi ero manuq-manuq e carana <noise> jadi makkuniro carana manuq-manuq e mebburengngi sarang alena liweq accana mebbureng sarang alena <hesitation> tosiro untuq nonroi tuwo ri aleq loppoe a jadi yenaro onnaq <hesitation> carana manuq-manuq e tuwo ri aleq loppoe mabela ri onronna tawwe de monro jadi makkuniro.